Raha dite sy kafe zany a de kafe no tena fisotroko isan'andro aho misotro indroa isan'andro aho ny kafe a, maraina de harivariva any amin'ny dimidimy hariva iny a, manampy be anahy amin'ny fahavitako ny asa andavanandro le fisotroana kafe satria raha vao tsy misotro kafe aho satria za fa zatra misotro kafe de raha vao tsy misotro kafe aho a de lasa tsy de mahavita loatra an'le asako indrindra hoe amin'ny hariva zany rehefa lasa mora reraka aho zany re vao tsy misotro kafe.